I nom d'gli sport a sun ën italian u ën angleis <hesitation> calcio o giüé al balun, pallavolo, nué <hesitation> curi, marcé ën muntagna, z'no dëzno i nom a sun ën italian